Nalo parataim papara anua nalo pasindia, onoudia, onodia ia atorola nalo parataim tanipa tuisamani dipa lauma aniani dipalama teremani, tanipa sot ela paapa aniani dipa lama teremani a sa idai maki dipa lama teremani, nalo inau elana pasi onoua kai pekoia nalo ita tamani tutusamani ita. Losola lo dipa lama taitimani tadipa torimani umano putalo tape aikaimani elae dipa lauma dipalama teremani, elae ena onoue ita tagu tutusagu, magu pekosomaia, anua ita ita atorola, onousia ia atorola nalo sea tadipa torio umano aniani tape aikala, aka baba tioni ala, baina elae gadeni ai dipa okumani aniani dipa lo teremani. Manipalo totobe adina gadeni ai onoudia mageadia goreaikala, adina tuu ai ita, onoudia mageadia goreaika are ia anuani ari waio dipaka arimamari elae naio onoudia atorola soma ita tamani tutu samani elae inau elana onoue inau nalo atugu dipa peko somaia, ia ariary waiou saikain siamela tape podo dipa ariarita, dipaka ruruti. Atu ala tape aikala elae dipa tereo, elae dipaua ita tuu atuisiu. Alogani apo aikala aka sainiu aikala ratuu aikala, aka aineu, asiu uma elae ma dipa amalo patalo dipa tereo, ita onoudia atorola, nida umado <hesitation> aman otai nalo tioni elae ma ainelai, aka nialai, uarenalai ma pataio pe kaisi, ita elae ini anua sea ta torusakaia, ioua anianina aikala gadeniai aka patalo aikala ma elae dipa ariarita dipa tere dia mu atai nalo ia aloalo atoro anua eta tagu toridia, amana tu aia ita magu pekosomaia alea umano losola taim apogu ito aparala namini dipaua ine saiai tauka iausauma, are inau nalo kaua edi onoudia wagana mageala, nida nalo ia sua arimamairida ari tu atunida nalo unado idai dapaka amaloa mukada, dapa ariwaio ita ania pasindia atorola. Amana u ita tamani naulaina mageala soma itoi amatai ine na baina gesi numa paka gogore aka sapakaua. Ita aloni ka uasadia ine na baina gesi, akasa mampa idani gore atumani isimani. Alogani na kikina na baina lago elae manipa idain tu, manipa idain gore, manipalo idain uwaka, amani uwaka ito paparemai mani alo, are nalo patalo manipa ariarita manipa sea, amana tu ita magealala gore aika tagu naolaina paparala elaena atorola lago toru nalo misaedia tu. Muatai ita nalo tagu toru turarema manipa idain tu, adi tu ia atorola tagu toridia elae amana tu umano italae tuavasamanito ita, peko namini lao amatai aikala, umano inau naio kaua ita kae mate, are atugu nalo dipaua kee niamani lago dapa lau a <noise> abani amana ruma dapaio aloa amata i, dapa baniabani amatai, kasi nida ida maki aikala, ida maki tape podo lago adana ruma dapalo aioa lago dapa baniabani elae inau kae uagana amaama loisagu nami kae lao agu amatai aka iai ita kai tusagu, tagu tu palopalosaguto atuguba elae inau eloainau sadiato, dia ine taupe lao elae dapa ida in lao, aladia isidia amana amata pepekoiasadia lago inau leloainau sagiato. Kasi patalo namin ruma aikava tamani daki amani ida maki tuamaniai aikula alolai ma manipa laobea. Are sait namini anua tagu toridia anua atorola nalo dipa taiti, aniani ai alogani <noise> ida maki tape aikala lago sait namini ani aniai. Atuala tape aikala ma dipa iruina tioni ma dipa iruina dipaua atuisiu ita tu nimani nida, nalo auna elae dipa pekoai tibodia dipa ariamalo, ita tagu toru pasin na atorola alolai ita tuavaisaguto ita buka, tuu-ita tagu naolaina, na mageala soma alogani nalo dipaua ate aikala, lago inau aguna tu ai elae magu pekoia, magu lama laso inau elae elakain patalo ka uagana amalodiasagu, tu palopalosaguto atumani isimani, amana tu ita e tadi tutu-usadia, alon tutusadia elae di tataua samani alogani e naio ita ate aikala, lago elae ka waga amalo elae ka warina samani ela tu samanito asa, ita tusamamto asa, lago tamani amana ida maki tampa daki, mampa baniabanibea, magu ka atae ruma atugu takae aio alodia <noise> atugu adina peko tadipa ita tadipa tusadia. Kasi ita tadi lalaiala elae dipa tusadia ina aguna ama amalo sagu tagula magota elae wasaga kai baniabani, are ida maki aikala alolai tuavasa. Are papara uwaka tagu alobusudia gito elae tusaguto ita. Taka aiobusu agu uwaka ta alobusu elae maguka atae, ma ida mant kae kaisia, makae baniaba-nibe agu amatai ruma takalo aloa, agu amatai kalo tu.